Adze a mobotum m'ayɛ dze aboa me nyɛnko a ͻberɛ ana w'ada nye dɛ, odzi kan, mobotu no fo dɛ ͻbɛyɛ nhyehyɛɛ dze atweͻn ne nda na ͻnkɛyɛ tse dɛ ͻyɛ adze a ato no mpͻfirmu. Dza ͻtͻ do ebien no, ͻwͻ dɛ ͻhwɛ dɛ bea ͻda no hͻ yɛ sum, hͻ yɛ dzinn ara yie. Ma ͻtͻ do ebiasa no, ͻwͻ dɛ ͻhwɛ dɛ obenya ndwom bi a ͻbͻ bͻkͻͻ na ͻnnyɛ dede na oetum dze ahyɛ n'asowa mu etsie na ͻafa mu ͻdze ada.